Hafuko nii mari bote ha tefugo hunde ko'a anda ngam to'aɗon hafa ayiɗe a'anda hokkete teeɗal ayaha a tefa hundemai no hani bo ha pelle hani. Kafal mai nafete sosai ha heftugo ko'a tefata mai.